Raasuwaaroo nafaa warata le, kuŋ liiraŋo nemu, ka i kaboo koto fanaŋ lii a la, aniŋ dulaa doolu a bee wo lemu a nafaa ti